Mun setahu ulun laba- laba tu, nya meolah sarangnya tu sagan ini pang, menangkap <hesitation> apa yu lah? Makanannya. Rancak nya tu meolah sarangnya tu kan berikit lo? Munnya ada nang besinggah di sarangnya, entah itu lalat, kaya semut, kat samut kaytu nah. Habis tu lo, ulun tu meliat kad ranca tu laba- laba tu justru mahaur kaytu nah. Sarangnya kaya meolah rumah rigat lah, kena kaya jadi kelihatan badabu. Jadi ulun tu rancak kaya, ya bujur pang itu cara inya makan. Cuman, ulun ada kaya apa yo lah, kaya teganggu kaytu nah munnya ada sarang laba- laba di rumah ulun tuh. Jadi kadang rancak ulun bersihi pakai sapu lah. Nah, tapi masalahnya tu lo, laba- laba ni munnya membangun sarang tu tinggi banar di parak <hesitation> parak ini, parak lampu kaytu nah. Jadi, sapu ulun ni kada sampai sagan membersihi kaytu. Jadi pinanya inya membangun tinggi tuh supaya ini pang lah, supaya nyaman mendapat akan, makannya. Rancak kan yang makanannya tu yang terbang- terbang kaytu lo? Kaya lalat. Jadi makanya inya membangunnya tinggi kaytu nah. Tapi tetap ai jua, rancak tu ulun tu, apa yo lah? Membersihinya kaya benaik bekursi, habis tu ulun sapunya, ulun ikat lawan yang lain. Kaya ulun tambahi kayu kah, sagan membersihi. Rancak tu jua kaya di. Longkang- longkang tu banyak jua tu sarang laba- laba tu ih. kaya meolah rigat tu nah. Habis tu, biasanya dimana lagi yo lah? Biasanya di kamar mandi ulun tu jua banyak banar tu sarang laba- laba. Soalnya munnya di kamar mandi ulun tu, kaya banyak apa yo lah? Kaya serangga- serangga halus yang diketujui laba- laba tu nah. Makannya, nya pina besarang banar di kamar mandi ulun. Rancak ada <hesitation> kaya, apa yo lah? Nya tu lain lalat tapi nang kaya lalat. <hesitation> kada tahu pang lah namanya apa, nya tu halus jua. Rancak ma tu jadi santapannya laba- laba tu, makanannya. <hesitation> Bis tu munnya di kamar ulun, jarang pang ada laba- laba pang lah. Biasanya laba- laba tu, inya membangun sarangnya pina halus- halus ja pang. Cuman, munnya diganakan lawas- lawas jadi banyak ai jua sarangnya.